Ny fomba fiasan'ny ampoule ndraika dia mazava ho azy rehefa amin'ny alina izy dia magnazava ny ao an-dragno magnontolo. Magnazava ny ao anaty ny maizina zany ny ampoule mazava ho azy. Dia izay ny hitako fomba fiasan'ny ampoule.